أعتقد في اليوم الواحد، إيش يعني؟ مثلاً فطار خلنا نجول شي مثلاً عشرين ريال، غدا مثلاً خمسين، إيش عشا خلينا نجول مثلاً حدود ثلاثين لا لا، ما يمديه، يعني في رينج مثلاً إيش نجول مية باليوم، في الشهر يعني الثلاث آلاف ريال مثلاً.